حقيقة ما عندي نعم أفضل من المتاحف يمكن أنا ما أحب هدا الفن أو ما أستمتع فيه. ما أعرف شلون راح يفيدنا أو بيصير ما أرى أنه اله فايدة ما أستمتع فيه. ما عارف صراحة شلون الأشخاص تحب هديك الأماكن أنا من الأشخاص اللي ما أحبها وما أستمتع وايد بزيارتها.